Odu m'awoda a kwan ayɛ a <noise> mefa do a midzi nye dɛ mosoɛr ahamakye a <noise> na mabɔ me mpaa na mada Nyame ase wɔ nkwa a ɔdze ama m' na <noise> afe fofor a ɔdze aka me <noise> me mfe ho. M'awoda ma muhu dɛ mirinyin na me mfe ne bi na atsew efi do ntsi me- ɔnnyɛ biibi gidigidi biara. Na mehyɛ dan m' <hesitation> sɛ <noise> beebi nnyi hɔ a yɛbɔkɔ nnhyɛ do de a - ade <noise> mpɛn pii ayɛ a mehyɛ dane m'. Na a m- daber a mokɔɔ skuul dze na me "birthday" de ɔtaa sisi wɔ skuul. Ntsi mara ɔba dɛm a <noise> obiara nndzi mma wo epɔn skuul <noise> ba a edziban a wɔbɛyɛ dɛm da no na edzi bi na anye n' ntsi mennyɛ biibi soronko biara wɔ m'awoda.